أنا بشتغل بوظيفة إدارية, أحب الجوانب اللي فيها تخطيط وتنظيم لكن أحياناً, <hesitation> الضغط لما يكون عالي ويكون مبالغ فيه <hesitation> ما برتاح, تمام؟ عموماً أشوفها تجربة مليئة بالمتعة وكمان بتعلم أشياء كثيرة حتى لو من الأصغر مني.